Kua tëtäguaju china jaevi, imbaepueregue, jare tëtä ñima, jaeretra jeta oesauka kïraïko jae reta arakae guie oesauka jeko momoë, jaereta omboete yeye, iyɨpɨ reta oeya supeva, opaete oikua kuretaregua va, iporomboetepe